Sè èsè èkámá átóng ènàm ádè èsè kámá ányi ejiè idem èkámá èjèd usàn èkámá èjèd isòng èkámá èjèd áffóng èkámá èjèd Iwo kè ntiè nàm idéd èsè èkámá ányè èjèd Iwo, èkámá átóng èjîe, èjiè ukòd, ntòk áyèn èkámá èkámá átóng èjèd áffòng ntòk áyèn èkámá átóng èjiè èjèd idèm.